dan neh akouk itouk, kat le'terk koluk kik, sagak akouk koluk, joget akouk koluk, poso akouk koluk, lagu akouk koluk, kat le'terk ineh akouk koluk menat, akouk koluk juk manouk niah akouk mojam

Yeng peh konak pegejian neh sat kadang-kadang neh jian inuek bulan pongah ituek yeng pun ineuk-inuek ituek bulan kurek pongah ituek yeng pun pegejian neh adui neh dalam pogasah oluek ponan, tusah, masa ineh tusah tusah ke sonang sonang keh

Pinek urouk. Urouk, urouk bung kek, urouk um beladak kek, um situn, inouk um urouk sit, urouk yung, eh tan ulouk pogeng-pogeng.

Pun ulouk tarik alek pon, jian konep ulouk ,jian, meriyet ulouk, koluk ulouk, du'kuk ulouk pun pon, du'kuk ulouk pun barang..[um] du'kuk ulouk sukat alek, du'kuk ulouk sukat molek eh..ineh pengejian konep ulouk

Tahun Baru, Krismas, ineh yah keriyet kik, ineh yah koluk kik. Ineh pengaen yah dalem keriyet kik, yah dalem koluk kik. Yeng pun yah boken.

Pinek lobuk tong tv koluk tan ulouk. Shah Rukh Kek, Rani kek, Pretty, um artis yah jiak nat : Kajol, um Hritik Roshan, ireh jiak nat. Ireh jian batung, ireh lakeik, ireh rodu neh.

Konak penganouk ulouk masek..yeng alai alai pengasek ulouk..penganouk ulouk masem eh tumu..konak ulouk masek, ineh ulouk alek kredit ineh, ulouk mobet, yeng ulouk masek numon ineh dalem pon ulouk ineh..yeng keh penganouk ulouk manouk eh

Pinek le,'terk main bon, main takraw, main bola tampar, um pinek pinek le'terk le'terk ireh..pepauwk..mengase..mainungap..adui ireh anag tong umerk itam

Surat lobuk, surat tuhan neh mestik nin ulouk melakau..mestik narak ulouk ngan kat daleh ulouk, kat umerk ulouk..supaya ulouk mengenal, supaya ulouk mojam, tebarek tuhan ineh..surat yah penting..ineh surat eh paling um penting dalem urip ulouk..

Dan amik ponan mauk yah pun kelunan yah juk bii laset ineh juk bii laset kat amik neh kat-kat amik neh sabung kat amik tai mapun deh eh bosau keh adet amik ponan

Yeng berapa jiak langit iteuk kei, terk terk gonin gonin sineh, menog menog terk langit iteuk yeng berapa jiak menok ngate terk amik toleuk tuai niik erei nek.

Tonak akouk berajan, tonak akouk beriba, tonak akouk um manouk kueh kek, manouk um be'ek kek, konak cara-cara, gaya ireh manouk.

Semua barang lobuk ineh yah sukat menolong akouk dalem adui..dan..konak towk pen, konak towk bup..konak towk pemadam..avik peh eh dan neh pon..inouk yah yeng kojam kik, yeng pon ineh ayuk kik pitah, keh..

Yah koluk kik ngan bakeh kik, masa pebakeh nah peh jiak adet neh, jiak gaya, jiak baluk, jiak layan neh. Avik toh potew peh, larui jian loh kek.

Pinek kutun jau tong daleh amik, bengosak amik. um bengosak asen, bayah, buang. Pinek-pinek nan. Yeng mojam mateng ngaran neh, bengosak kutun jau tong daleh amik.

Tong daleh amik yeng pun kejian langit. Masa amik maneuk lumak pe yeng pun jadi-jadi ineuk-ineuk. Lumak pogeng pata pogeng yeng jadi neuk langit iteuk, yeng pun jakak neh, yeng pun jian neh.

Owk, moley ayuk kek manouk dageng manouk juan tong daleh amik. Tapik yeng pun utung neh ngan amik, yeng pun utung neh mulik amik. Pogeng eh nutang, pogeng eh nale, eh nani mengater.

Adui ulouk nanouk ulouk pinek, inouk ulouk mopa, ulouk mopuk, ulouk muwik, manouk penguman, jagak anak ulouk, jagak padik ulouk, jagak kelunan, jagak tinen tamen ulouk. ineh yah adui ulouk, penting eh nanouk ulouk.

Tulan yah tan kik pengawu itouk lak urip kik itouk akuek rasa yeng kalek akouk peh nat yah pengawu dalem duman kik pogah kurek deh itouk, duah puluk lebih. Akouk rasa yeng pun tulan yah tan pengawu kecuali munin, besan, modok, kuyat, ineh pengawu bagik akouk.

Pinek lete'erk ireh anag, pinek lete'erk berajan, lete'erk maen bon, maen takraw, maen ah bola tampar. Adui ireh anag tong inak amik.

Yeng sukat nojap korek kokat liwet akouk ayuk pon, umon kik da itouk pongah duah puluk..akouk kalau mutouk pogeng ayuk pon atau yeng, baruk lah..akouk yeng akouk pogeng ayuk pon pu'kuk akouk pogeng bavah..yeng bi keh ingat ngan pon..masa luang tuerk ayuk pon..

Dan neh akouk, kat leterk ineh koluk tan kik. Leterk sagak kek, posho kek, lagi kek. Leterk inouk inouk peh, akouk koluk menat. Kat kat leterk akouk koluk.

Pinek adui ireh sau, pinek tosog ireh sau. Dalem adui ireh, dalem urip ireh sau. Ateg jian, ateg toneng. Adui ireh sau, keroja ireh sau mah. Ateg jian.

Anag tong lamin amik koluk keleterk- keleterk menganag, keleterk manouk penguman, masag-masag, pebakeh, um ngan tai keleterk tong lasan ; mengase kek, pepauk avik maen bon.

Pun lah ireh manuek akuek ngeninek akuek tai mapun dauk neh dukuk kik koluek ngeninek dauk sapit keh yeng kek lak akuek moteik eh

Bunga neh, sat neh, um tusun mijah, tusun um inak katen, inak tilem, inak maag, inak soput neh ; eh jian nat.

Owk, akouk dan pun avah kik siran siran, akouk juk manouk dalem adui laker kik. Adui laker yah koluk kik. Adui ineh, sat lah manouk eh tapik ineh adalah dalem konep kik, yah juk koluk kik. Dan pun Jadi neh nanouk kek. Akouk koluk lah- akouk koluk ngan adui ineh dekuk neh sukat menghasilkan rigit, sukat menolong keluarga kik.

Amak kerapit ineh yah amak bose- modai, yan neh amak gonin, yan neh amak yeng laset. Ineh amak yah kebosau amik. Ineh amak yah koleq amik, tong daleh amik.

Mengale lagu, mengale ngelinik lagu. Mengale um tosok, mengale seritak ngan bakeh, ngan kelunan, ngan padik. Yah eh pun petobang ulouk. Sineh ulouk pani, sineh ulouk miyak, sineh ulouk tei menyalau-menyalau piken ulouk.

Seritak jian bagik akouk tong bul adalah dalem Pendidikan Moral yah tonak akouk dalem sikap kik, dalem kesat, dalem kejiak kik dalem urip kik. Konak akouk perolu jadi dan kek jau , jadi konak konak. Akouk koluk adalah pendidikan moral dekuk neh tonak akouk dalem kokat yah pengejian ngan pengesat.

Ulouk manouk ari jadi kei..ulouk manouk Hari Jadi keh piak lobuk..piak ulouk ponan neh Langit Tenonu nanouk ulouk um pinek adui ulouk, kuman, ulouk ramey, ulouk kle'terk, ulouk lagu..ulouk joget kerk..ulouk um posu posu kerk..

Dan akouk itouk, pun konep kik bosau pun konep kik modai. Dei eh yeng sukat manouk eh, dei eh yeng sukat jawab eh. Dekuk neh yeng mojam, dekuk neh mujen. Keh, dan neh konep kik.

Konak piak ireh lobuk ; bersatu padu, bercerai roboh. Ineh lah akouk rasa yah perlu pun ngan amik Ponan, ngan bengosak inouk inouk peh. Ayuk sukat boti'ik ayuk sukat um maju dalem inouk inouk segala hal.

Ayuk neh samak-samak ineh um bagik-bagik semua ineh anah oluek bii ineh barang oluel bi ineh barang lobuk barang ponan barang oluek semua jadi oluek bagik eh ayuk ehh

Berajan eh tong- koluk kik tong sekulah adakah BM. Dan kik mase- dan larui sekulah ; akouk koluk BM, Dekuk akouk peh kelunan yah koluk pani kelunan koluk miak. Dan neh lobuk, bersajak, manouk berangkai, merangkai ka atau tulis. Ineh lah akouk koluk BM.

Yeng pun ulouk kalek mongen barang konak ineh, mongen muto, mongen kerita ineh..yeng ulouk mojam beriba..arep arep ulouk mojam, pun ireh tonak ulouk sagam langit jah dak

Sukat yah Suket, suket um Somang. Ineh suket yah koluk kik, Suket Somang.

Samak samak ineh keh ireh danag, ireh mukun..yeng pun beja ireh, mukun kerk ineh, anag kerk ineh..yeng pun aliew ireh, samak koluk koluk ayuk bi bi ,sama koluk pakey bi bi neh, yeng pun ireh rak, yeng pun ireh alah, ireh bawai..samak samak ineh.

Dan neh konak towk anag kik, akouk yeng akouk akeh nanouk nah dalem pon, yah semakeh ayuk jin akouk..akouk yeng jadi ayuk, yeng jadi pani, yeng jadi pon..inouk eh juk ani juk piak kik..

yeng pun sik sik yah mongau menimah, sebarang sik amik yah sukat menat, sebarang amik yah petobang, amik yah sukat tai petuboh sukat mukuk ngan neh, amik yah tong jah inak, jah umerk ngan nah

jiak lah, jiak yeng berapa pun konak kesat neh yeng pun konak kejiak neh, ireh anag tuwerk manouk adui tong sekulah, eh manouk adui sat tong sekulah, yeng pun adui eh sat, jiak neh adui ireh tong berajan ireh

Akouk peh yeng mojam tulan inouk yah keh nat..pu'kuk akouk peh yeng..yeng akouk kalek mojam roti yah AI ineh..inouk ade lan ke atau inouk, akouk peh yeng mojam

Tosok ireh sau-sau piak ireh sau-sau koluk keninek kik dalem radio dan konak tok ireh Ivan koluk akuek ngeninek dalem record dalem tv peh

Akouk walaupun akouk rodu, akouk kolouk main bon. Main bon ineh koluk kik. Main bon futsal malai piak ireh lobuk erei ineh koluk kik. Danpun masa luang, maunbadminton ineh koluk kik.

Ulouk menawai, ulouk mengangerk eh..ulouk nyekapah eh, ulouk petabik ngan neh..du'kuk neh kirak juk, du'kuk neh kirak yeng lawu petobang ngan ulouk..lawu petavik ngan ulouk..jadi inen neh adui ulouk ngan bakeh ulouk, ngan kelunan ulouk supaya ulouk jian hubungan ulouk..jian pebakeh ulouk..

Akuek kadang koluk mukuk tong lamin dukuk neh avah padui yeng amik koluk mukuk tong lamin yeng koluk musit-musit abuh akuek koluek musit ineh masa adui kik yah akuek rasa adui kik tong lamin bi pogah selesai pogah siap ineh akuek koluek musit abuh akuek pun adui tong lamin

Yeng pun konak kokat kalik uleuk ayuk, kokat liwet uleuk ayuk eh. Ineh kek masa uleuk ayuk, ineh. um maok anaq uleuk yeng monak yeng iboh, anaq uleuk eh pakey, anaq uleuk eh ayuk eh. Ineh kek liwet, ineh kek kokat kalik uleuk ayuk eh ineh. Keh ineh.

Juk koluk kik ngan anag kik adalah, anag kik yah murip jiak murip loban dalem urip nah, akouk koluk yah jadi jah anag yah berguna, yah pun roti neh avik awu..avik pah komah dalem urip neh awu

um Pun ke ireh menat amik, petuboh amik ineh. Pun ireh barak eh, dan ne pun, pun, dan ne yeng, yeng. Dan ne pun, tolong ireh alek monak amik, tolong ireh pepusit monak amik. Dan ne yeng, ireh barak yeng. Migu pengawu, langit pengawu, bulan pengawu keh piak ireh.

Yeng akouk mojam porut inouk keh yah tan kik pengawu, yah tan kik mareng dalem masa itouk, yeng pun akouk rasa, yeng pun. porut buerk, porut kayouk yah tan kik.

Dan kek padui, taget mageh akouk. Dan kik peguak, taget mageh akouk. Makin akouk mukuk, makin meloku. Makin akouk mukuk, makin yeng koluk. Keh. Dan kik peguak, taget mesigah. Dan neh akouk.

Oh, pun pinek pegosak itam manouk adui ineh semua neh pun tong inak item yah ayuk item ineh, mojam min ireh mukun ireh rodu ireh lakeik ireh anag mojam ireh manouk adui ineh mojam ireh manouk gaya ineh

Kelunan jau yah kevilik amik, ineh maneuk adui dalem ineuk-ineuk pun piak, dalem ineuk pun iting ani, um kelunan jau ineh adalah yah mongen, yah nyatu, yah maneuk eh jadi bateuk neh, jadi pun roti neh setiap ani setiap iting. Ineh bagik akeuk.

Dalem urip kik iteuk, yeng pun amik mojam kutun yah boken. Lobih jin yah mabui, yah payau ineh. Kutun yah- yah jau tong daleh amik.

Pun lamin ulouk, inak ulouk sedirik. Ni- Nanouk ulouk, tekodeng ulouk sedirik kek. Ineh lamin ulouk, ineh inak ulouk um tilung ulouk. Tilung gen ulouk, tilung inak ulouk ngan padik ulouk ngan panag ulouk ngan paong ulouk sedirik.

Takan uleuk pekosyak unan penguman, mauk eh yeng, eh yeng. Ineuk dukuk uleuk pekosyak unan neh. Abu peh eh keh, eh yeng pun ne, eh yeng shukup, eh yeng avik ineh. Keh ineh.

Pengoluk kik tong barang yah konak ineh ; konak tv, konak ijin, um ijin daven avik pon. Dalem Pon ineh koluk kik dekuk kelunan kik juk sukat kenopon kik, sukat penani kik. Dan kalau ijin daven neh sukat tolong akouk. Dekuk sau amik yeng sukat mopuk ayuk inouk inouk melainkan ayuk ujuk. Dan pun ijin ineh, ineh lobih jiak.

ulouk muik eh, supaya ulouk berosi, yeng pun sakit ulouk, supaya yeng pun amak ulouk, supaya yeng pun pengesat ulouk, yeng pun um penyogit yah kinan ulouk ayuk ujuk ulouk ineh. Ineh pengejiak neh ulouk muik eh.

Akeuk dan kik pun penusah, dan pun ineuk-ineuk, akeuk pon, akeuk menoki keh, akeuk tobai, akeuk barak ngan ireh somah-somah peh ireh pun akeuk um pebarak ngan amik tong umek ineh monen baru akeuk pon, baru akeuk menoki ireh somah-somah pe ireh yah akeuk perolu.

Pun lah lubang lamin amik sedirik ayuk amik popeng ayuk amik petipun ayuk amik mukuk ineuk peh ani amik dalem lamin amik ineh yeng tong lamin amik ineh amik popeng

Owk..duman eh sau, kurerk kurerk duman eh sau..pun lah undian neh bagik amik..tapi masa itouk, ulouk yeng mojam dalem pat lomah duman pongah itouk...yeng peh pun eh jiak bagik..kalau ulouk sedirik, yeng pun ude neh bagik akouk..

Somah ater neh pun udey neh, pun pun ah kejian neh. Samak ineh, samak yah anah itam tong daleh itsm itei kek tong daleh lak itouk. Yeng pun udey yeng pun teranak neh. Samak samak sat, samak samak bareng.

Dan neh akouk itouk, kat- kat kelunan tong tv koluk tan kik. Koluk akouk nat semuah inouk seritak, inouk piak, inouk gaya ireh dalem tv ineh, dalem ader ineh. Koluk bi akouk nat.

Adui yah juk koluk kik ateq neh, sekulah avik pah bi mah sau. Da iteuk akeuk yeng pun sekulah avik pah komah. Jadi adui kik adalah juk maneuk kraf tangan dukuk jah kraf tangan ineh peh menolong akeuk dalem ekonomi kik ngan keluarga kek ngan anaq, ngan lakeik, ngan tinen tamen.

yah ulouk mukuk, menyalau konep ulouk m'dey ulouk manouk anag ulouk, m'dey manouk padik ulouk, m'dey ulouk manouk sabai ulouk, kivan ulouk, lakeik ulouk..Jiak ulouk menyalau..mukuk, bet konep ulouk, bet piken ulouk yah sat..m'dey ulouk jadi panouk..m'dey ulouk jadi kesat..m'dey ulouk jadi pepatai..jiak ulouk mukuk, mukuk..menyalau menyalau petikern kerk..

Rodu bat yeng pun sik sik yah petuboh, yah kebayan, yah..suk menat..bayangkan dan neh yeng rodu, lakeik yah lakeik..rodu neh sedirik kerk atau peh tinen tamen, padik neh, anag, aung nah sedirik kerk..

Samak ineh. Samak-samak tong daleh yah boken-boken. Dan amik juk ngudi, petipun sineh amik, baris sineh amik, somah yah juk naneuk amik, sineh amik nyurat eh, sineh amik maseq eh. Keh.

pinek tosog tosog ireh tong radio koluk ulouk ngeninik, barak seritak, barak arak kelunan lobuk jin bai ineh, tong um bengosak ulouk, tong inak ulouk, ineh koluk ulouk ngeninik ineh koluk ulouk mojam eh ayuk ulouk koluk motit, ayuk ulouk koluk manouk eh

um bagi'k akouk, tong ume' kik, ubat yah malai nalek amik tong adui, malai nalek amik adalah ubat urouk..dalem sakit inouk inouk keh, dalem lauwk, sakit lauwk..sakit soli kah, inouk kah ..yah malai ngan kik ngaren neh ubat urouk..

Pun kolong ulouk boken, juit kek, meow, asouk. Kolong ulouk, tenuyah ulouk eh teninak ulouk, tong lamin ulouk, tong porog ulouk.

Dan akouk sedirik yeng akouk pogeng muik ujuk. Dan gem, ineh pogeng nuik kik dekuk gem kik ineh dan akouk pogen kah dan kik komah komah. Paling manouk akouk lerk dan neh nong adalah gem. Yeng akouk selesa mukuk. Yeng akouk pogeng muik ujuk.

Owk..yeng pun ramey inouk dalem daleh amik yah napun amik..dan pun ireh potew pengawu, potew mareng, dan ireh pani, pun ireh miak, ineh napun amik..

Owk, dan barang ineh sukat miper akouk konak ijin, konan da- erei tv, konak pon terutama ijin, ijin daven ngan pon. Ineh ah sangat sangat membantu akouk dalem masak itouk. Dan pon ineh, konak kunah ireh sukat mengubungi kelunan kik yah juk, ijin daven neh sukat tolong akouk dalem mopuk, dalem han lamin kik.

Jiak kerana ulouk jah konep ulouk, jah piken ulouk, jah konep ulouk. Yeng ulouk tusah, yeng ulouk um pekirak inouk inouk. Jah neh konep, jah neh piken. Yah dekuk ulouk sukat ulouk boti'ik, sukat ulouk manouk adui ulouk.

Yeng pun penguman yah jian ngan monak wat bagik akouk, bagik akouk dalem umerk kik, yah ngejian yah monak wat kik selain neh bujau, adalah tangoh pakewk, kakong..ineh yah monak wat kik ngan kejian dalem batung dalem sin kik

Pinek adui yah koluk ulouk manouk, pinek adui yah koluk ulouk ngeroja. Yah dekuk ulouk murip, dekuk ulouk koluk padui lah, dekuk ulouk koluk keroja.

Yeng akouk mojam barak eh sukup , barak eh yeng sukup. Yeng pe akouk mojam barak eh sukup, eh yeng sukup. Keh tuek. Kalau pun, bersyukur. Kalau yeng pe eh pun, konak pe akouk manouk? Yeng eh keh tuek.

Nebare amai lalek tusah, amai lalek bosau, amai lalek um modai dalem inouk adui, dalem inouk nanouk, dalem inouk keroja. Eh tan kok, eh tobang kok. Keh piak ulouk.

Tong mengosak kik, tong daleh kik, tong inak kik jin asen kik, pun amik larui sagak, pun amik larui motit sapik avik da iteuk. um pun pe kelunan yah motit sapik, yeng peh pinak la. Kelunan sagak pe, generasi ne berkurang. Tapik pun amik sagak pun motit sapik.